Kishe liq, kishe liq, u film kleu pë ftet straordinariu, i bukur i bukur i bukur, më përqeu shumë, ju gëzova, ju dhrosisa e ju divërtirta, gli attori gjithë bravissimi, la trama ftet avvincenti, la fotografia ftet e bukur, kulluret ftet straordinari, të haristis se me konsiljarte.